أنا بفضل أستمع للموسيقى العصرية لإنها تعكس أسلوب حياتنا وأفكارنا الحالية فيها تنوع كبير وكل نوع يقدر يعبرعن مشاريع مختلفة عن مشاعر مختلفة، الموسيقى العصرية كمان تكون أكثر تفاعلًا وأسهل في الوصول إليها عبر التطبيقات وكثير من الأغاني تصنع ذكريات جميلة وتجمعني مع الأصدقاء في لحظات ممتعة.